E karazagne piso amigne etoa aloha tsy de fantako loatry ino e karazagne piso fa gne manavaky anazy da e volony de misy e piso mity zany oe mity taterake volony, misy e piso telo volo zany oe ahita kolera maromaro zany aminazy, de misy gne piso somary vandavanda zay e fantako aminazy